<hesitation> Fomba fiketreha akoho zao i: voalohany eo vonoinao akoho igny de volosanao amy rano mafana, de bakeo tapatapahinao de <noise> ketrehanao elaela agnabo motro am'zay i, atao elaela de asia sakaviro laha te hataonao ro mazava, na vangoenao saosy laha te hataonao saosy.